Ny famosavia io zany da anisan'ny kolontsay an'Afrika Atsimo agny da eo avao koa ny antsoandreo hoe Le braai io raiky io koa zany fanaovadreo kitotono a tokotany.